خليني انقول ان تعريف منظمة الصحة العالمية عن نمط الحياة الصحي هو نفسه الحياة الجديدي. لانه عبارة عن حياة كاملي من الرفاهية العقلية والجسدية ومش بس مظهر جسم جيد أو ان مفيش مرض أو مفيش علم لاء. فقالوا ان الرفاهية هي حالتك مش بس عشان تصير حالتك متوسطة أو معتدلة، لكن الرفاهية انك توصل لاعلي مرحلة من الصحة الجسدية والعقلية والاجتماعية برضو. فالبتالي انك تعيش حياة جديدة او حياة جيدة يعني هو انك اتحقق حالة من السعادة ودا يشمل الجوانب العقلية والاجتماعية. الأمر دا بيتطلب من انك تحافظ على صحة جيدة وتوازن في العلاقات الاجتماعية. من انك تكون قادر تتعامل مع تحديات الحياة بكل فعالية وجودة الحياة هي اللي بتعكس الجوانب الابجابية داي والسلبية اللي هتمر بيها انت كشخص وبرضه هتأثر على مدى رضاك عن حياتك.